Misy biby anh afaka mangerigna i vatany efa potsiky igny. _x000D_ <hesitation> Agnatin'zany zao anh ansasatra, de akeo koa menaragna, de akeo koa androngo vato. De ny ahaizany an'zany anh fahafantarako ananjy alongany hoe efa zainy si lay nagnanaovan'i Zagnahary ananjy.